I lakolosy igny zany lafa kapoha da mihorohoro. I fihorohoroany igny amin'izay no mamoaka feo miparitaky amin'ny rivotsy agny; matetiky lafa am-piangona na lafa an-dakilasy no tegna ampiasan'olo agnazy io.